Hewan aktif di malam hari ya, belakangan ini gua agak kesel memang tuh, kalau bicara tuh hewan tikus tuh gua juga bingung tuh, die lah kalau kita kan pagi siang mah nggak ada kagak begerak dia ya, lagi kapan ya, ni udah ampe kode tiap malam dah ya di atas, grubuk grubuk grubuk grubuk lah gua kira apaan itu ya, bener aja tuh tikus jatuh dari plafon lho, gue juga kaget tuh, buset ni tikus wah bener-bener tuh, itu agak bingung gua tuh tikus, jadi kalau lah lagi kapan gua beberes ya ceritanya di di dapur ada laci tuh <hesitation> rak gitu, ada lacinye emang gue mau beberes lah itu tikus di dalam laci gua gebrak-gebrak tu ape namenye raknye segala macem kagak pegih, itu lacinya gue buka die kagak bergerak lah gua bingung ya, lah ni kagak loncat segala macem kita mah udah geli aje bukannya ape ya tikus namanya tikus ya gimana ya, dia ye tahu tempatnye sendiri di got segala macem ya, mana tikusnya tikus item gede mah kagak, justru kalau gede waduh makin makin geli banget kayak kayak curut ya, curut ama tikus cuman agak beda ya, cuman <hesitation> gua bingung dia gua keluarin tu meja ya. Mejanye gua keluarin die kagak kagak keluar juga, sampai lacinye gua angkat trus gua lempar baru tuh ngibrit tu tikus, lagian tuh kalau dia mau harusnye kan gue bongkar die kabur gitu ya maksud gua biar gua nggak pakai dorong tu meja kan berat juga tuh meja, eh dah malam ya ada lagi aja gue bingung tuh tikus dari mana ya, pikiran gue gue lihat dari atas perasaan udah kagak ada celah lobang di bagian dapur gitu, terus gue lihat dari depan pintu ya segala macem pasti ketutup yang gue bingung tu bisa masuk dari mana, ampe sekarang tuh gue pengen tahu banget tuh kalau kata ada lobangnya pengen banget gua tutup, malem-malam gosek gosek gosek gosek sekarang kurang ajar tu dia ada kan kucing banyak juga di rumah ya, bukan kucing kita kucing orang jadi kucing banyak makanin kek tu tikus ya, pikiran kalau malam kan dia suka kadang tidur di depan rumah segala macem gitu ya, apa kek kejar kek segala macem kagak tuh kucing pada diem aje, orang mah apa kek lah lagi kapan gue lihatin tuh kucing malah apa namenye mainin tu tikus lah ni kucing jaman sekarang udah kebanyakan makan enak kali ya ama tikus sudah geli. Lah kadang gue juga gak bingung tuh, cuman katanye orang kalau malem tuh <hesitation> suara ini kadang gue juga suka pernah denger sih suara apa anjing tuh malam ya tapi di bilang aktif juga kagak tau ga tuh, yang kalau kata orang dulu ya kalau ada suara anjing ngaung katanya mah ada setan ya tapi nggak tahu juga ya namanya namanya kita bisa kagak bisa lihat ya, cuman karena kita dulu udah kebiasaan dengar kayak gitu ya kalau suara anjing ngegaung wuh merinding aja bulu kuduk, gua bilang anjing <laughs> anjing juga nih kan gitukan kita udah tuh itu kadang kita nggak tahu dah itu omongan orang dulu kali ya apa gimana ya kalau kita mah karang ah anjing ngegonggong malam ya baru bangun tidur kali dia, pikiran melarang lagi kapan juga oh itu tuh malam apa tuh gua lupa tuh suara ini ape kayak suara ayam ayam kukuruyuk malam, gua juga bingung yang malam kan ayam kan setau gua aktifnya pagi ya, kukuruyuk pagi ya di malam jam berapa jam satu jam setengah dua gua bingung tu, lha ayam kukuruyuk jam setengah dua itu gimana itu ya apa dia begadang kali ya, apa gimana gue juga bingung lah jam jam setengah dua die kukuruyuk biasanya kan dia pagi lah, jam enam jam tujuh lah baru bangun kali dia kukuruyuk. Setengah dua die kukuruyuk, nggak tahu dah tuh kenapa ada tu ya padahal kalau dibilang aktif mah harusnya dia tidur namanya ayam kan dia mata ayam kan mata gelap deh, ayam tuh malam tuh matanye setahu gue nggak nggak ngeliat die tu, karena gelap kan die matanya itu. Jadi kalau pagi die ngelihat baru jadi kalau malam enggak tau dah tu apa yang dia lihat kan gitu ya, itu kadang agak agak agak ini tuh kadang wah di belakang rumah kadang biawak, itu juga kayaknya malam dia tidurnya aktif itu ya lagi kapan pagi siang dia mah agak gerak ya kita lihatin ada lubang jadi di belakang tuh kita lihat lah bener biawak kepalanye moncongnye tuh diem aje deh segala macem ntar kalau lagi sore segala macem udah hilang tuh, cuman kan katanye kalau itu kan udah kayak buaya ya, bentuknya gede ya enggak masuk akal juga deh kalau misal dia masuk ke dalam plafon gua bingung caranya gimana, kok bisa biawak masuk ke dalam plafon ya gimana dia caranya tuh agak bingung gue tuh gua mikirnya tuh gede begitu masuk ke plafon berarti kan plafonnya agak gede tuh ada lubang tuh di belakang tuh, ya udeh deh tuh cuman kayak begitu gitu tuh malam bikin grobak grubuk grobak grubuk di plapon tuh memang bikin kita jadi kayak ape ye huh greget gitu kalau kita bisa bongkar tuh plafon kita bongkar tuh kasarnye tuh ya kite ngerinya kita lagi tidur segala macem ya di jatuh templok ke ke kita gitu iya kalau ngapa-ngapa kalau kita kecakar ape. Pernah masuk mulut segala macem ya geli juga kan, cuman ya itu dia tuh tikus tuh kenape ye dia aktip mal malam ya kelap gitu ya kalau kalau pagi mah nggak ada tikus segala macem malam, emang kurang ajar tu tikus tu, jadi sekarang nah gua pakein tuh <hesitation> ape namenye <hesitation> perangkap lem tikus gua beli lem tikus ceritanye gua beli dua gua beli lem tikus dua biji, gua tahu jalurnye jalur sini nih tiap ya malam gua perhatiin soalnya die, die lewat jalur sini gua beli tuh lem tikus dua, gua tarok biarin tuh sehari sehari dua hari nggak nggak nggak nggak ada nggak ada apa-apa tuh, masih wah kosong tikusnye nih tiga hari lah bener aje, belum belum ada seminggu nih empat hari lima harian lah gua, ketangkep tu tikus satu untung gua lagi kerja tuh ada tetangga tuh katenye ngambilin tuh tikus, lah bener aje ketangkep tuh tikus kecil katenye kan cuman ada dua biji gua bilang dua apa satu, satu, gede kecil kata bini gua nggak terlalu gede sih berarti ada atu lagi satu lagi nih, lha ketangkap kan tu ya tikus ya gue pikir wah gua bilang gua udah alhamdulillah tuh ditangkep tangkep ampuh juga nih lem tikus gua pikir, udeh deh tu dibuang dah tu tikus ama tetangga gue yang ngambil gue gue lagi kerja bodo amat deh tu tikus dibuangin, udah gua malem itu gua tidur agak tenang.